لأ أبداً مانى جيدة بالسباحة على الإطلاق، ما قد أتعلم من وأنا صغيرة السباحة، وما يستهوينى نزول الموية أصلاً، ما أحب إنى أروح البحر وأنزل الموية، أنا أفضل إنى أظل جالسة على الرمل أتفرج على البحر، وهكذا ، لكن انزل ومادرى شو أعتقد إنى راح أغرق لو إجت فعلاً عاصفة بحرية، ما راح أظل فوق المويه.